Kao mngulam <noise> nikasoka na mtivo umaya tayshika uma tetendi nkwa vofo na kwasababu ngei yowawa kwa kuto mama ye tamka ikaka mbele kakaba fuma tende ingi molo ringiula likuloko simba simba wi lolia we kukwepa <noise> akili ndosho ngulamwe tata wava ingbai yekava mamwere si mboha we kolam yengwai <hesitation> changaizo mnani changamoto mpya changamoto za majirani le inso kundi si kufatieve ni tamia shi tulia shiwa ve msandufo luwe saikwe moni kiki kidiendelia ukole changamoto indu we webidi uwe mpole mbongwa akandi katu mashi shande shiko yesu mamara mnyande ukasuma mbungo ukasakwa ni wongai we mfuata ukam pambia kambia samoyo usho kutova nduwe shinda fo hate jarabi eta asira kidoko moja mbili tatu ukamni ngaushari ukamnia mni ngaushari mndu somle manya kwamba mtu mhh kiki mndu suju mndweseli meninga ushauri na finya fuma kwasha na feishi atu fole labda nge- ngerolkana akimbishwa na lazima aende nyelala efikirie lazima mfatambe sebasi mayo mama nyaive fenkia feke yakwa mama we jirani humshae nshotiki lakihongwa vo veva marafiki matuwe sana ukamenda kwa shauri, shiwi nde kwekutakana ona wile shandua fokana fove foka oo lazima windo kwa shauri Mshauri shiktova mveshi fo teyari unajira nikunye shando wentata uli ashauri mama uja au tata uja kame kaundusha nukujandua vena nangwana ni ushauri hata wete mndwe nangwa ware ni ushauri bila ushauri kwete mndwe menyeta kwa dakika vo mndwe mshauri karizika mhh